صراحةً أنا أبداً ما أؤمن بالأشباح يعني ممكن أؤمن بالجن أكيد لأنه شي مذكور في القرآن ومعروف لكن الأشباح لا، مع إنه كثير من الناس تختلف يعني علىإنه يؤمنوا فيها أو لا <hesitation> مثلاً اللي ما يؤمنوا فيها لأنه أكيد هو شيء مو مرئي، لأنه يعني الناس ما تقدر تؤمن بشي هي ما شافته قبل، <hesitation> لكن الناس المؤمنة فيها أحياناً تكون مثلاً حكايات طفولة وترسخت في عقولهم لما كبروا، فصاروا مؤمنين فيها.